रायप म्यूजिक से कथी जूदल बा हाम्रा कथी याद आबाइया हम लाइका मे राहली त एउटा दजू रहे खाली इंग्लिश गीत सुने खाली इंग्लिश गीत । उ सोच के हाम्रा याद अबैया ज खाल इंग्लिश गीत मे रायप रहैया कहके रायप आउसांके इंग्लिश गीत मे आइय मगर हम गलत राहली । आखुनतार नेपाली गीत सब मे भोजपुरियों गीत सब मे हिन्दियों गीत सब मे सब मे आखुनतारा रायप आइय आखुनतार हिन्दी गीत सब मे होने सिन्जर बदशा । आउसनक आउसनक सिन्जर सब खाली रायप के वरोसे रहैया बहुत रापर सब आगेल बा नेपाली रापर सब बहुत बा भीतेन लाउरे आशीष रन कहके । आईसंक आईसंक रापर सब बा खतरनाक खतरनाक गीत वी रैप व गीत के सतह रापर वी बहुत निमन रहैया आउसनक गीत सुनल पर अभूत आछ लागैया । निमन वी लागैया उहएलागी रापर संगे गीत हॉलसे बहुत मतलब गीत क ताल माल बहुत बधाड़िया निमन लागैया सुनेके ।